أتمنى إني أشهد حدث تحرير الجزائر من فرنسا، هذا الحدث الهام والمفضل في تاريخ الجزائر والشعوب كلها تحبه لأنو دام فترة طويلة جداً وتحقق بعد صراع طويل ودامي راح أختار هذا الحدث عشان أشوف نضال الشعب الجزائري من أجل حريته وكرامته واستقلاله.